ʻaʻahe kumu ʻo ka ʻoiaʻiʻo ua lohi wau a naʻu ka hewa ʻaʻahe kumu no ka hoʻāʻo e haʻawi i kumu no koʻu lohi ʻana i kahi hālāwai, i ka hana he aha lā naʻu ka hewa naʻu e ʻauamo i kēlā hewa a naʻu nō e hoʻoikaika, mihi, a hoʻāʻo hou. Akā ʻaʻohe oʻu kumu.